افضل اعمل بوظيفة ما احبا ويكون الراتب مالا عيلي لان هيا بس الوظيفة عندي بس وسيلة حتى <hesitation> اطلع فلوس فحتى لو ما عجبتني المهم غاح ينطوني فلوس وبعدين غاح اتونس بهاي الفلوس احسن ما اشتغل بشي وما بينو فلوس واقعد اكدي